Sosy ampiasaigny ka fa mahandro agniny, izy ka ˂noise˃ raha aka ragnony izy na ôhatra rô karaha igny, mampiasa ôhatra sosy tômaty, izy ka fa ôhatra magnano lasopy, mi-sao mampiasa soja, sosy hûitre, avekeo ndraiky ndraiky ka ampiarahagna amina sosy voanjo, sosy pistasy, no pistasy igny mo zagny totogny de afangaro tômaty de atao sosy